Jon do lloj t’ndryshme t’termometrave. Termometri ka mërkur që kallzon sa e ki temperaturën. Ka termometër qe e mat temperaturën prej veshit, vendoset n’vesh edhe t’tregon automatikisht sa. Ka termometër që vendoset n’gojë edhe n’bazë t’gojës tregon sa o temperatura. Termometri klasik me mërkur klasit vendoset në sqetull ose nërsjetëll edhe e man për do minuta derisa mërkuri shkon te temperatura sa e ka trupi.